Na bicichetta è fatta di pedali, ca pirmèttinu di trasfurmari l’energìa di li gammi nta energìa ca veni trasmessa a li roti. La catina servi pi trasfiriri stu muvimentu di li pedali a li roti. Si si tratta di na bicichetta chiù elaburata, po aviri macari lu canciamarcia, ca pirmetti di canciari lu rapportu e cuncintrari megghiu l’energìa di la pidalata ntê roti. Lu restu di la struttura servi pi dirìggiri la bicichetta, pi assittàrisi di supra, pi frinari, e accussì via.